ⵢⵓⴼ ⴰⴷⵡⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⵓⵙⵜⵓ ⵜⴻⴼⵓⴽ ⵀooⵏ ⵏⴰⴰⵏ. ⵙⴻⵀⴻⵔ. ⵢⵓⴼ ⴰⴷⵡⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⵓⵙⵜⵓ ⵜⴻⴼⵓⴽ ⵙⴻⵀⴻⵔ ⵀooⵏ ⵏⴰⴰⵏ. ⴷⴰⵡ ⵢⵓⴼ ⴰⴷⵡⵓⵔⵜ ⴰⴽⴽⵓⵙⵜⵓ ⵜⴻⴼⵓⴽ ⵀooⵏ ⵏⴰⴰⵏ. ⵢⴰⴰⴰⵏ. ⵢⵓⴱo ⴱⴰⵉ.